اي اني كلش هواية تضاهرت بهذا الشي لمن اني اشوف اشخاص و ما ليا الحيل اني اتكلم وياهم او مرات ما اطيقهم مرات احس انو ما ليا الخلك فأتضاهر انو اني مشفتهم.